我希望我的兒子.平平安安

直直去医生家看医生

是有很多，嘞我自己也甭晓。

这那的我甭晓。

不会，不懂。

Tiaw bu

儿里

我会较 suka 家里里下，因为嘞家里立下，它会不热，外头会热。

老公和自家的人。

猪肝，猪心，腰子

紅色.青色.絮色.黄色

有时间就打电话回家

看医生

很欢喜

没看见，甭晓。

<noise> 我喜欢美的東酉

我比较喜欢朋友.朋友

Nai hyoh

叫他别这样紧张。慢慢来。

不知道.沒見过.不会讲

不知

骑脚车，坐 motor.

不会

没东西给他们

狗

狗跟猫

Nai hyo

我喜欢做糕,因为做糕是我的兴趣

不知曉

妮妮汉天，老母亲讲的。

红毛丹,榴莲

甭晓

我甭晓

红毛丹跟木瓜

<noise> 不知

回家

Bu ho eng ii

唱歌，跳舞。

跳舞，斗跑，走路

um 没， <noise> 甭晓，没玩耍过。

bei chai

甭晓

重要

这个我不会，我不知什么因为我很少出门。

Nai hyo

爱清洁

在学堂先生教，在那家 um 父母亲教。

甭晓